Amagai pauma lauegekae agamo afu ekekea puamo lauegekae lake lalao makai laoita mo toilet lapapinaugainamo lamai mau laikua efua mo paguai puomo mafe ao laufa afa'a fou lapia mo akeu alo epito ageu foga kopoga lai epamia efua mo lamai aifa lafia efua mo lapaka ea mapegai pinauga agao gua laopo lagi'i aga lakai mo amagai pinaugai puo ea mape afa e'elei gainai lagauni'i, lagauni'i efua mo lagu laufele efua lalagai famili papiei laimai mo foama ao kega kuga mo amagai poamaga ao ania efuamo ke aifa pute amu lafii lakai lai lalao agapuge o lalao efuga kopoga naku kopoga lafia lalao naku laoge kopoga efua ke lalao mafe gomeisai io lapaga Mo kui gomei lagauga lo lapaga mafe kapai ani'i kapa ani'i lai lapagouka o oa kekafilai kepaisiaoga o lai gaina safa la check efua lamue lamai ea efua eai fei a kapa agao lapalolo efua ke lamue lalao aifa lapaka efua aga mafe gomegai lapinauga. Lapinauga elao elao atsiafa kopoga inau ekimu o gakoa aga ke lakailai lamue lamai eai foama ao ekaega koa aga lamai lania eai efua ke lamue lai koaga mo lafia game ao laopua lagu lalagai elao fagau gamuga laopo ekaina ke pinauga uma alo pinaugai lakapa mo mafe anieafuga ke kai o Taro kapetsi famuni mau keni gagauga o akio feleni gaina agao lafauni'i. Efua ke lakailai lalao amagai laku laogei aga lalao la check, la cheek ma'a ao keofa o gakoa lopoga koa aisama ke lafilaisa efua ke ma'a ei foama mamaga gaina naku magai laoge, laoge afua ke lakaila lamue lamai lamai mo gaina epo agamo lagu lalagai kapai laifea aga ke afu lake mafe gome o kui gomei gaina afa lagauga emai gapigapi kopega lo akaikia lapaga efua ke lapealai lamai pagua. Lamai pagua efua mo lamai eai famili keaguegama laisai la check 'ini'i fou agu aniniani efua laufe lake laufele lachange'i efua mo foama gapigapi foamaga ao keogeisa ekae aga ke lania efua mo laga a'story a isonioni aifani mao Pagua alogau kapaina kapauno emai aisa agamo isonioni gaina aifani'i, famili aloisai kapaina keagaukae kemai aisa alomai kapaina aekaina o kapai'i faogeopani'i afui aga oisai aga aifani'i mo aogepani'i ke lalao lau pagia fuagai lagu puo ke lamai lalao lau amau lau akiu a check in'i efua ke mo lapagouka, maoma kunai iapagoukai keke lamue lalao, lamue lalao kinamaga laisa emai kina maga ekaina peu kinapuo lafeu.